أذكر مرة في امتحانات المدرسة، كنت مذاكر جيد، لكن يوم الامتحان فجأة جاني صداع جوي، وحاولت إني أركز ، لكن ما جدرت أركز على الأسئلة، وبعد ما خلصت الأسئلة شعرت إنه الحظ كان ضظي، وطلعت النتيجة أجل من توجعاتي، كانت تجربة محبطة بالنسبة لي، لأنه كان عندي طموح كبير في هذي المادة.